<hesitation> Ny loko oranza aminay tsy de misy inona be fa karaha loko rehetra. De ny tonga antsaiko voalohany hoe ohatra hoe mahita karôty igny, na magna, na mananasa hoe lokona orange zay na Fanta orange karahakarahaninje fô tsy de misy loko orange zany hoe manamarika zô aminay, ehe tsy de mbôla hitako e.